<noise> हमे न मतलब नाया रेसिपिसे निमन हमे जौन हम्रा थाह बा उइहे रेसिपी हम पकाएके खोजम। जैसे कि हम्रा रोज दिन पकाएके बानी बा आलूके भुजिया उलैके भुजिया आ भात दाल तरकारी कथीके तरकारी अलुईके तरकारी उसन्का अलुईके भुजिया उइहे हम्रा पकाएके बानी बा त हम उइहे पकाम काहेसे नाया हम्रा चिज पकाएके लुरे न बा। नाया चिज पकाएला हम जैसे यूट्यूबे देखके सिखम त हम्रा कौनो ग्यारेन्टी न बा हम ओक्रा गल्तिये पकादेम कि हम नूने कम राखदेम कि मसले कम रखदेम हम्रा थाहे न चलैये । हम्रा डरो लगैये नाया चिज पकाएला। जौन पुरान चिज रहैये उइहे पकएले जौन हम्रा थाह बा हरदमसे ऊ चिज पकाईतारी त हम्रा सब किछो थाह रहैये । हम एतना मसाला लगाम हेतना नून लगाम त ठीक रही कहके कहियो भी नून जादा न होइ मसाला जादा न होइ । उइहे लागि हम माजासे देसकम कहियो बोलियो न सुनम उइहे लागि हम पुराने चिज पकाईसी। नाया चिज हम सीखीहीके न खोजैसि अखूनतरा । उइहे लागि खानाके मामलामे हम एने ओने न हम्रा सीधे नून <noise> अच्छासे चाही आ मसाला निमन चाही । उइहे लागि हम्रा जथी लूर अबैये <noise> तथिये हम पकाईसी आ दोसर चिज न पकाईसी ।